Hormiga, escarabaju, ratón, paloma, gatu, zorru, lobu, cavallu, alifanti i ballena. Te val assína? Yo creu qu'á queau aparenti i es una pregunta bien curiosa porque quiciás que no mos echamus cuenta de tola variança qu'ai ena naturaleza. Güenu, me figuru qu'aigan tamién animalis más chicus que las hormigas peru, güenu, ya que me lo perguntas assina pos assina es que sea quea la custión.